كعجبني نتسنط لهيب هوب، حيت هاد النوع ديال الموسيقى كيجمع بين الكلمات المعبرة والريتم لي كيشد الانتباه دالناس. و الكلمات ديالو في أغلب الأحيان كتعكس الواقع ديال الحياة ديالنا، وكتعبر على المشاكل و الأحاسيس اللي كنعشوها، كتعاود على قصص لكتكون عامرة بدروس ومعاني. والإضافة الهيب هوب <hesitation> الموسيقى ديالو كتكون عندها طابع خاص